Për stiré le braie ti deve avé ël fer propi caud caud caud cun ël vapur, t'i campe zura ën po 'd vapur, pase pian pianot ël fer e durìa riesi ad andé a post